Ku ma piäsiq esiq uma jalaga ts'unglist läbi minemä, sis ma võtnuq mõnõq inemiseq üteh, mõnõq sääntseq tiijuhiq, kiä tuud ts'unglit häste tundvaq. Tõistmuudu um rassõ säält eloga vällä tullaq. Nojah ja har'otanuq muidoki kah, et sääl ts'ungli veere pääl tennüq väikeisi käüke, inne ku suurdõ ts'unglihe lännüq.